أول وظيفة لي <hesitation> كانت <hesitation> مساعد مندوب مبيعات, كانت بسيطة <hesitation> يعني ما كانت بتلك الصعوبة, بس اتعلمت منها كيف أتعامل مع الناس وأفهم احتياجاتهم, وحتى قبل لا يقولوا إنه محتاجين.